Ny olona avy any Kanada dia te- tena faran’izay tia mandray vahiny. Raha mijery tsika ny <hesitation> firenena tena be <hesitation> avo indrindra ny tahan’ny fidiran’ny vahiny avy any ivelany an, dia Kanada no anisan’ny betsaka indrindra. Betsaka ny olona hoe mankany Kanada, handeha hiasa any na handeha hianatra any an. Dia izay indrindra moa izany no anisan’ny olana somary manahirana an’izareo amin’izao fotoana izao satria lasa be loatra indray ny <hesitation> olona avy any ivelany tafiditra ao amin’izareo dia sahirana ny efa mponina <hesitation> mponina teraka tao Kanada mihitsy satria tsy ampy ny trano hipetrahana.